A yé ya-a saki, ibele te tonwa saki ayeye ane̱ <hesitation> ye me gbin te ke pono pono ye me bu oḇolo ayi ma ame ton wa saki digie, ara ni digi digi te ke agbin wariè ma gbin wa a piki ye so̱ belema wirè <hesitation> ton wa suki a inie inbianka me ke ye ye te ani gbangti te wa fie wari bu a piki nu me gu belema wirè ton wa saki a wari bo emi be̱be̱ a prino pono ye e bu nume me poki ba piki mme su diri ini nume suba, piki ye ike ba suki me gba aye ikai ye patam be̱bs, a piki ye deriè me a piki ye me ete wa a eke kumo ma wa paka ye a ye yewa te be̱be̱ atani eke kino ma wa ani ebio bra biya bra ara no eke wa, a piki me digi digi ayi ma so belema wirè ja saki iyé kuro ma te ine ebioku ya bebe i digi anyi ma digi te be̱be̱ I sibi ku te be̱be̱ ime ni anni saki piki ibioku ani kmo a, apiki mie kapa dori me so belema wirè ja saki a sun dori ba, a apka dori ba, a piki bime a dawa wariè ane̱ pono pono ye me bu gberièemi te̱ i ani pono te bebe ye eke bra inke itolu maba <hesitation> te igbigi ke igbe ba. A ane me yana kuma ibele lamba, piki ye gbin diri dawa wari me mu epiki ibele wa a piki mie ja pu ye ye te ke pono pono ye me bu sua ayi ma digi digi te ani dawai, ja pu inye gbin suai anga na in so suai anga wa in sibi pari sua anya na ana ayi ma digi te be̱be̱ ani ibiobele mai. Piki ye tolu ma anya na. Ye tolu ma anga me a ye me toluma wate̱ be̱be̱ a inete an kai bua be̱be̱ a digi digi ye me bu̱, pono pono ye me bu digi te inboku si̱n te be̱be̱ a ki mu tolu ma te̱ a piki sa suki mu i̱sam poko ingi prie <laughs> isari poko ba, isari me bra sima ro isam poko fanwa saki ibra mu gba si̱ fanti, kuma mie te fibra amu isan me pokoba <laughs> akra so ja saki amu i aunt na <hesitation> akidi me gu̱rowa a ina ani guro fante a piki bra sua te derie ja suki a piki isaun mue ane igbigi ina kuro kute abiye a ye fi abi igbigi yana be amu isam mu wa a piki ye deriē, kapa ame so a deriè piki sibi ayi so̱ deriè